Manga ngasang nio, nio hitu laku cara panden ga eme toe campur agu <hesitation> manga ngasang ute, ute lomak ngasangn panden laku ute lomak hitu ga campur agu. <hesitation> saung daeng hitu laku <hesitation> ngo rendam agu wae kolang nion laku ga olong parut poli parut laku nio hitu ga ceroy di eme poli cero cero tulis laku ga olong ulek di laku <hesitation> bawang puti, bawang mera, lia, agu wunis poli ulek laku situ ulek ulek poli hitu ga goreng eme poli laku <hesitation> bumbu situ bo ga campur agu nio, poli campur agu nio hoo cecut di laku saung daeng eme poli laku cecut saung daeng hitu campur <hesitation> campur cengkali agu nio hitu bo poli hitu ga eme poli campur nio agu. Agu saung daegn hitu bo na'a pisa menit di sampe <hesitation> sampe <hesitation> mames cengklai nio agu saung daaeng hitu paling eme na'a hia na'a sua menit ko <hesitation> pisa menit ngitu poli hitu ga eme poli campur taung bahan hiru bo ga hitua jading lomak hitu bo ga lomak hitu laku ata dia'an ngaceng campur agu agu hang kolang agu <hesitation> ngaceng kole <hesitation> lebi enak kole a campur agu apa ngaceng campur agu gurus kut dia enak keta eme hang toe hanang ngurus eme manga kole ikan, ikan tembang ko ikan lajang ngaceng campur agu a lomak hitu bo ko eme manga nuru hitu kole ata lebi dian eme <hesitation> hang agu lomak hitu.